<hesitation> yargol attee ɓuranikan kafe. Ko sabii de atte ɓuri yareede nokku amen gaa. Ɗun min ɓuri hoolaade cellal mun. Ɗum neɗɗo gollata e muuɗun du. <hesitation> attee jooni, kañun ana hasinndinii e wakkati.